Kalau makan nasi mulu kumankan teidei mosti tu p[aparen krian sende'en santang sedap rumai kumanitu wotu dane dan lakong pe naninan jadi sio morumai kinan woo kumanta senewale ti'i daket rumaika kanenta dinotu tamongkan jadi kan dia ai makawadin sende'en, sende'en di ai pakan nu ta wo kan wo sakitan mineke suwaiyo ni tu taku man pelako sinari, sinari ti'i ta ani tu kwa pawedu tu dudut senari ketoren tu retu dudutu wotu pakan talako krempek winongos sedap rumai sinari ai sapakan lah krempe winongos dei keka'sina ganera dimakoyos mama mantu de moti nowa karena makan makan sedap rimae cinari ai ikang talakotu kelia pe'en winongos pe'en winongos si'ai apalagi tube kemas adoh sedap rimai e, sakita kumandako ni'tu Tantu mo badan tae i masehat ma-ma awet jadi ta mosti kita malele-lele patudu lakonne tu apuna wiang kita sekok sumiwesinari mestiko dumutu pe winongos karna pe'en winongos wi ai pakan takrien sinari sedap rimai wotu weta lakotu meja ma'entu alasan madedi ila aptu memepepenyele taplak dedinai ya'i ni tunanune tonsean iya'ai alasan tamulakode di na tu tu pake toreng tamo larko witu pe'ne entah mekeketorang ngeni tu kita koman lolakon sinari iya'i lkreampe winongos, pe winongos sewuka'anta tu pawadi-wadi talako kreani tu tene'tu sio kanenta maeng kita keko `nerampa yelep krialepen tutu soke, soke yi'ai sakita minalas dedina musti etoro mapake gelas musti mapaken soke, soke ye'in ceceritane tu atatu wi'en kita pe'en de'en kapa sedai tya meleptu woka. meleptun woka ti'in si romain pakanen pe'ne ta mobo suu' sakita minewesu mo tamawos pe kuma dako kita mekedat-kedatken pe'en de kite mase rinte tatawa neimo kuman sini wom en sinari ei Kuman kita mayanala sama dedina pa udut lako se tonsea de be papa paken taplak na'e musti kita ngalasan nekode di'na pekekanen taya ai pe'nen kita mamosuku manako sio-sio on serinte wose puyun komanla kotapeke sio-sion deri ngia pineke sedap-sedapo jenaria weneang tamponang pineang nasi tugu sedap winiang dedap wineang salim bata pe'ene entu botu winwmpe po'po pe'entu santangne tuti sedap rumae satu pineke sewokok pondang salim bata sedep pineke kayo-kayo mumekele lewos wotui tau tamo witu dudut tu kanen tamu mekasa sakita minekekanu sinari ai tuyendo talako kreampe winongos pe wi nongos yi'ai tapako adues kamas ka'pas kasi di sedap remai padi wadi talanto koman ni tu pe'ne kita mowesu ma badang ta ya'i momoai pelako sela menep ma'ta pako'ko inelep una gode ta'an kima lako kitan sedapmantu ne maiyala biar dedina ta'en sio momain kinanta